Biby hely ndraiky e zare alako ohatry amizany vitsika zaré ko refa mifankahita magnagno igny zare mifampiorokoroka ake avaké zaré tegna mifankatia magna tô satria izy koa mahita hagnigny reo na hoe fatsidako magnan'igny mande magnantso namagna arô misy hagniny e de avy ake izy jiaby mitondra zigny agnaty plasinjare.